Нигерия кишвари дорои зиёда аз дусаду панҷоҳ қавмият ва забон аст. Мардумони он анъанаҳои рақс ва мусиқии бой доранд. Либосҳои рангоранг ва матоъҳои дастӣ хосияти фарҳанги онҳо мебошанд. Оила ва эҳтиром ба калонсолон дар ҷомеа ҷойгоҳи муҳим доранд.